أكيد يعني الشباب هو أهم شي وهاي بيكون فيه مقتبل العمر يعني شي زين أما الطفولة اوكي يعني بنعيش طفل بس ما بنفهم شي لكن بتعيش شاب لمدة طويلة يعني بيكون شي حليو وإنجازات وقصص حليوة بتصير يعني أكيد مب نفس الصدق